Doomburu ladde, omo waawi ɓamoyde booko walla leɗɗe faa waɗa baaras muuɗun. Banngal moƴƴingol suudu muuɗun walaa luggere muuɗun. <hesitation> Doombi wuro ɗii du <hesitation> kañun keewaa waɗde nii.